Ny kolontsaina mampiavaka an'i Rosia dia izy ireo tia mampanjaka ny fifanampiana sy ny valin-tanana. Rosia ihany koa de anisan'ny firenena efa notezaina tamin'ny sosialisma ka mora ho an'ny mponina ao amin'izy ireo ny mifanampy.